د بایسکل زنګ یوه کوچنۍ فلزي برخه ده چې کله پرې فشار راشي، نو غږ کوي. کله چې تڼۍ ټکول کېږي، دننه یوه کوچنی څټک فلزي حلقې ته ټکان ورکوي. دا ټکان د ټکر له امله یو لوړ او تیز غږ جوړوي. د زنګ غږ د بایسکل پر مخ خلکو ته خبرداری ورکوي چې دی غواړي تېر شي.